Akar erele ami na tele yogh to ro ogbe eboom odigh kere kere got okpo olo ori mamun taloor odighi kere kere ezo arooy na tughogh te ibam ibha ami na releey obho te ðe de arooy, te te de ari obhugh, like ebugh obho tezoor ana uru ana omiin io ma uwuny olo ne pamagh ara silagba the dio peetede ari ibhugh olo ana ugh ki na wuny olo nepamagh asilaagha, ano nawinogh arooy olo ebooh obho pp omarami arooy monogho eedi mekpho <hesitation> arogy inoghe zeedi mokpoki peedi ile olio, even tologhi oghiloom obho ana udigh bho ekoma aminamiin na kol kua etede arooy iloghouni onezo okpete aar onogho ooy, obo bho na kiilom oghilom na tu modeghe eedi ne poruni poma omin oghel dede ari isi ne ziiy rooy, ilo ami ozi oodi natughogh aghudam oodi natughbogh aghudum aedi aku, aghudum okku eedi aker eeku magei ebhugh ovi arooy ezior iiku gha dio. Bha uniin isoloman po no kar opim isolonam ologhi to otu, kedio tetede ari ebugh ibha ana uru imi isoloman adien onume ughul adila Arooy ipa bho ana omiin io mobo ta pel zina ana ugheel maar ooy onogho dio zina ana uteny ibaghami koma even obol obbel ezoor bho ibho uohin omom ani olo tu dio molo esuo ubhin uru no maar ghan no ko umiin gha dio oghol beleni olo onon ebhugh but tinon ari bhugh olo ami ureleey ughii yogh ami namiin na kol oony eedi abhin ani olo otu dio molo ebhagh eedi eedi etughan gha dio ma ani obho awuny ani bho eko eed ituom na dio maar den kin elede aribhugh olo obhin nom zina mikapoki kana omaar io moobel oony onuma mo olobhir oony po oniin olom onuma no lom iliki mu zina etulan mu zina obhinom zina mi kpoki oh ughurugh zina mo zuga kana umor moon umaar ana umar ani bhobh bho Ne pam aloor eedi ne bokiom kedio tiinon ari isi ara abhugh ana aghi amiin okpo olo idi kua akpar agoi moniin olom onumn abhin zina ka amina aghi abhin omina ohom izal obolo iraar ani abaram, omo aduma nobe awuny abho bho kele bho mebe mepa di awuny uwuny obho mebo ma awuny obho <hesitation> oniin obho osa dio medien anogho ma awuny ami ani obho kele ozobaba ani obho bho a trare obolo aghi to dum obolo kasi kasi olo abele ma awuny odi aghi den ana omiin aghol kua ozo baba onuma ta sa median anogho but te evhugho bho bho idigh okpo olo idikuana mute ghami omo ibha pi digh okpo ami na keleey namiin idigh okpo idi kua imute gla dio so ibho piibam odigh ikere okpo ola ami namiin ibha na dua gha te ebhugh navi timon ariobhugh obho